لعبتي المفضلة هي كرة القدم. نحبها لأنها تجمع الأصحاب وتعطي طاقة وحماس. اللعب في الفريق يخليك تحس بالروح الجماعية، وزيدا، الأهداف تفرحنا. كل مباراة تكون مليانة تحدي ومتعة.